पारंपरिक माँस वाले भोजन के विकल्प में आहार जौन सब्जी आधारित हो एके धईल एक अच्छा सुझाव बा लेकिन भारत जैसे जगही पे जहाँ लोग माँस, मछली <hesitation> अधिक खाले और ओहाके राज्य जैसे बंगाल में ते हर शुभ अवसर पे मछरी बन जाला। एहा माँस के अपेक्षा सब्जी के महत्व दिहल थोड़ा कठिन हो सकेला। लेकिन अगर प्रयास कइली जा ते मुर्गा के जगहि पे कटहल के सब्जी और मछरी के जगहि पे बेसन के सब्जी बनावल जा सकेला जौन लगभग लगभग एक तरह स्वाद देला। एहमें माँस भक्षणो नहीं करेके पड़ी और स्वादो मिल जाई। आमलेटो के जगहि पे बेसन के चीला बनावल जा सकेला जौन एक स्वादिष्ट विकल्प होई।